الأهم هو التوازن بين السعادة والشخصية والمساهمة في المجتمع. إذا كنت سعيد تقدر تعظي أكثر للمجتمع وتكون تأثيرك إيجابي. بس بعد إذا ساهمت في تحسين حياة الآخرين بتحس بسعادة أكبر. عشان كذا لازم نشتغل على نفوسنا وفي نفس الوقت نساهم في خدمة الناس لأن كل ما كنا أقوى كأفراد كل ما كان المجتمع أفظل.